O enang menamena babai o lamalilunna watego, wau naba gawammo. Niule lepo mekee mekamalako tei. <hesitation> kitau laa alimo watago konuko wau, wau naba gawama pispis alima pekaba sila naba siliwako. Nii meeke nganna, lamalunna wate konnuko tang oh, bia nai naimalama mekamalako. O pekala, asnoke gawamo pekala nai alima, london alimoi. Tee teuka kitau nga, naimalima meka malimo wau nauka gawabi aluko. Tee tang tanai pekauka, teba naimalima meka malima, meka malilinoliko te wate lamalimo <hesitation> taginuko Aukateuka o waunauka gawamma, ninang nado napo tuma, no ali no aliko, lesles, tee tang nii kitaunga tee o peekala, bia naimalima. Lo amakomalima meka malima, dens malima, dens malilinoliko te, tego watego la enango, betdei ko. Lepo meke opon, meka tee o, kitau waikabameke, tee la alilunna wate, gawe, watego lepo o, pekauka wau nauka gawako. Wau napo kitan silawalia, silawalima mekabalima napo pekaba, tee present naba, awa, awalia awa awa liko kitau nabake nepo pannanabake, pannanake eng awa lima Tee lotuwotawaliko awa, teka name awa panno balawai nii panna moino. Napo awa talipalawai nii ego, nganna krismas tego lenu. Tee o wate tewatokoi kala laganis ka tabeng napo pispis lalape.